Tsy ara-dalà roahy ñy fañodikodiña saim-bahoaky aminy alalany haino vaky jery, ñ'antony: -Mañitsakitsaky zony ñ'olombelo teña, satria misy ñy voka-dratsy ateraky ny raha reñy, mety vaovao tsy marina, ñy raha volañinao ao, ka hampisavorovoro, hampikorontake ñy fiaram<...>.